Neybyë dun ximëdun nyakapxën pues myëdë jedun ko'o jedun nyëkë kapxëp jadun ko'o jedun nyaka takat'sayn pues wa'ajpyë este dun janchë yaj tum.